Itke' tambien j amu, jet täjko ijtyajpa, nta solo täjkojmä hasta tza'mojmä nkenpatä de distintoda'mpä amu' ijtyaju y jete nyujkyajpa jete sunyi tzyäjkyajpa je tyäk, puro je tyelapi'k tzyäjkyajpa, jenä wyä'nyajpa je pyoka, pokajyajpa y jenä cuidatzäjkyajpa, jenä mismo jetykäsi tzujlunyajpa mä'nyajpa, nyujkyajpa kyu'tku, jenä minpa usu'k, jetij nta escapatzäkpa je usu'k kyoj kä'syajpa, jenä nyätäjkäyajpa je tyela'ojmä jenä nyä'ijtyajpa y jenä' cuidatzäjkyajpa pyoka hasta que po'päpa y juwä po'pä'pa je amu, jete po'pa pero propasado sonnne, po'pa creo que mas de doscientos amu' po'yajpa tä'ta'mpä y una vez que po'yajpa nä manhpä'yaju, yyy tejenä este ka'pa je amu mama jete ka'pa, puro je 'yuneti'p tzä'yajpa y jenä ijtyajpa je paret'käsi ijtyajpa, o si no kukyäsi, tajkyajpa je nyo'se, jenä ijtyajpa jejtzyetije puksyajpa je amu', y tza'mojmä a'yaputzyojmä jut'tya'p ijtyaju, sunyi lisota'mpä, meramente ijtu no'syita'mpä amu' tambien, ijtu mäjapä, ijtu tzye'pä, de distinto tamaño ijtyaj, jenyanhkä.